هذا سؤال حلو لو قدرت أختار قوة خارقة واحدة لأشوف فيها الناس، بصراحة بروح على قوة قراءة الأفكار، تخيل تكون عارف كل واحد يفكر في إيه! تفهم الناس بتقدر تعرف ليه الناس بتتصرف زي ما بتتصرف، وبالتالي بتقدر تبني علاقات أقوى معهم بتقدر تشوف النوايا الخبيثة قبل ما تصير مشاكل، وبتقدر تساعد الناس إللي عندها مشاكل نفسية أو إجتماعية، لإنك بتعرف بالظبط شو محتاجين.